كنفضل نتكلم بكل اللغات الاجنبية و هكا غيفتح ليا ابواب كبيرة غنقدر نتواصل مع اي واحد فالعالم غنقدر نسافر لاي بلاد فالعالم بلا مانهز الهم لكيفاش غنتواصل معاهم غنقدر نفهم التقافة ديال اي شخص و طريقة التفكير ديالو حيث غيكون عندي طريقة التواصل معاه سهلة بزاف و غنتقن اللغة ديالهم